تعيش حياة جيدة معناتها ان عندك ما يكفي لقوت يومك وعندك بيت ساكن فيه ومرتاح... وفي مستشفيات تغطي إذا الواحد إحتاج... هاي العيش حياة كريمة.